Ga na kwin ga na ziae amun funalik di na wat seleng nia ga na vaze nandi a zaxai yaan be ga na yan a zonon taim ga na lis sinandi a zonon taim kawit ga na yaan ga na- ga na mos yaan ka daxa mase wana ze ka lis a digdigaan surugu xu- xuna vamuzang ga na wan la zara pop ga wan wana amun funalik dina Yari zurugu gu soxot guna ian a ze ga na piat, "ka roxin a ian" a zonon taim dina piat "ka roxin" a zonon taim kawit ga na piat ka daxa be tua nagu e nangam maraxat a zara pop ga wan wana gana mas ian a yan amun tan vagdul gana wan la bina laaba ga- nana gana mas seleng a ian ma a vudu o pitete ga na mas ian varaxai a ian gambai ga na yan a ian ma xon ga soxot gana yan a ian ma mun vanganeng la uma kuna lis a digdigan surugu Amun tan vagdul ga soxot a ian a zonon taim gawa zuruk a zonon tai- a zonon ran ga zuruk ka masiang gam- ga soxot mase ka masiang a- a inangam surugu a ran ga mumut ma ga wat lapuk ga soxot nanga gana yan a ian wana ze amun piran pamua diwan la xon di seleng a yan dina mas wat nanga ka masiang nia di soxot nia ma ran di zeleng a yan dina mas wat surugu ma dina lis si nia yan surugu